السلام العالمي ممكن، إذا توفرت الإرادة والتعاون بين الدول. لازم نركز على الحوار، حل النزاعات بطرق سليمة، وتوفير العدالة الإجتماعية. <noise>